Faa ŋarɗina walla ɓuuɓina nokku. So tawaama jon kaa a jiɗɗo parde nokkun maaɗa walla nokku ana wuli. Ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. E ley hakkille an e faamu an min kaa de. <hesitation> Non woni no njaarammi kwa.